ذات ليلى، سمع موسيقار لحنا غامضا يأتي من الغابة. كان اللحن هادئ وناعس، لكنه مليء بالسحر. قرر الموسيقار أن يتبع الصوت لحد ما وصل لمكان بعيد في الغابة حيث شاف شجرة ضخمة تحتها كان يجلس كائن صغير يعزف على آلة موسيقية قديمة، الكائن نظر للمو- للموسيقار وقال له <hesitation> إذا كنت تريد أن تتعلم سر هذا اللحن عليك أن تعزف بصدق من قلبك. <hesitation> الموسيقار حاول يعزف. فجأة. بدأ اللحن يتحول وياخد شكلا سحريا، حتى أن الزهور والحيوانات من حوله بدأت تتحرك على أنغام الموسيقى. <hesitation> واكتشف الموسيقار أن اللحن كان مفتاح العالم، مليء بالسحر والجمال.